Jélⱥ re lún jnⱥ enáa’ ekiee’ enáa’ juí kié’ e náa’ e jmⱥⱥ ra’ kia’ ná’a’ xï’ edse jñi, dse jñi jörá’ jö, xï’ jö kóo’ rá’ e úu’ ráa’ jörá’ úu’ra’ sú’ráa’ úu’ráa’ kää jére lɇ xee <noise> jöraá’, jé tⱥⱥ’ jöráa’ kö’, ejö juí kié’ exin xï’ jö, úu’ rá’ la gá’n la fɇɇ’ lɇ tóo óorá’ eku jé’n lajyn jáa’ m’aa’ i tⱥⱥ’ óosý’rá’, ejöba nⱥⱥ re juⱥ’ xï’ jö, ejöba juí kié’ xï’, exín Xí’ edse jñi óorá’ jö.